Nëse pahiri mu ka djeg naj ushqim n’fortere kur jom kon tu e përzhit, atëehere mas pari duhet me e lon forteren me u ftof. Masanena duhet me mush me uj edhe mi qit pak shampon përmi me uj t’vlum me sodë buke. Masanej ajo duhet me nejt pak se soda e bukës e grryn krejt t’keqtit çka osht met edhe duhet me hi me dorë kadal kadale me e grry dej sa t’pastrohet pjesa e djegun.